Pik-pikhe mikhe. mikhe yizi sitau kotongho mikhe yizi ehh eh. muwarji khurigi muyizi sittau mun seminti khuri anghi manni, anghi manni ehh-yakho sabi kullum khumun kawani piɓɓe khayikhayi mikche khai piɓɓi mina mun mikhe kha khekkirani piɓɓi waro benuwai, piɓɓi waroi yola, piɓɓi waro benuwai, piɓɓi waroi yola, piɓɓi waro eh-jim-eh. mubi piddi waroi kaduna pikhe waroi, kano mikhe ɓiɓɓiyinti piɓi konon ɓiyo ghegho me khera ta kyuwani, kono ɓiya ghegho mekhero ta kyuwani minete gbomi yawanci ɓoh kwu woron koton khara we mina mun wurkun kwanchi khara wezun ti kohtong ɓoh khuro piɓɓi khara weh linya kuma minamun mikhe mukhe yiyi poro khirah mukhe a mikhe a ɓigin konon dighi ka hazakayi yigi poro weh khero ta gen weh khero takhi. linya ah ah-linya a an doghom, lenya an yeng poro woh mikhe yigi weh mikhe ta weh tikhi ne ta ɓomi woronton Kharime ciɓɓamu weh mikhei siyayi poro khiri piɓɓi an ɓagri mota piɓɓi an ɓagri eh. keke, piɓɓi citau piɓɓau konon sitha poro we khero yigi saboda haka mukan kha ciɓɓa khan lenya minamun, mina mun a an doghom, minamun an ghan weh pokhuzun, we mikhelta khi ka ciɓɓazun weh mikhel ta angho eh kurbe eh ballazun nite cibbamun khoton ɓohkhu woro kari wehzun ti pidi mikhe an ghan pokuzun mikhe dighi ta tataya poro pokuzun angye an doghou ti tallazun yawanci cibbamu weh mun ɓighi ko khu woro ton kari weh ciɓɓamu ko khu moroton khari weh cibbamu mikhe ɓomi wohkhu wah har sommoni wohroh koton ɓokhu rho koton kari weh sommomu mu wurkun kwandi koton kari weh a elenkulu manni elenkwui ghan me po kuzun weh mikhe yighi, weh mikhe yighi kullum kidanke munɓi kha libba me mikhe yighi poro a yong yonghum angye doghum ti kuzunnu. Angye an an doshum ti kuzumnan kullum mikhe ghanyi meh pokuzun mineta ɓokhe mohro koton kharu weh cibbam mikhe patani mikhe ɓi ghan me mikhe yishi mineta weh munda yiwani khuma muyiyhi ɗigha ka sab mun leghi pidi koton ciɓɓamu mikhe tayi ɓiga mikhe tayi mikhe ta leh piɓi, mikhe ta shudani kuma mikhe ta taddi woh poro woh manazun kamuna dazun mikhe yighi.ɗaminate kham sab cibbazun ko cibbazun koton mikhe chishi kha poro khi razun anghiye manni damumaangye wani eh-eh ake a ar do ghun ko kuma khe eh lah we ayaghi poro mmh-mmh domin mikhe taɓau, mikhe tasau ti pini ma dazun ɓon ma ɓazun angha mo pokuzun minete bomi ko khu wor ton khara wezu mikhe ɓighi mikhi tayi poro mineta weh munda woh weh munda ɓi yamani momuni to ana lokaci ɓigha bomu illa digha pighi ma na damu mikhe yighi disha ka pah hileu Mikhe wor dighi cibba fuh pomon mikhe watu mikhe wati eh kha po lilou tiyi dighazun woh mikhe diwo har ɓomi mikhe yighi aladazun mikhe yighi pep mun mon-pepmun mun monn. aghe manni eh gappiya sabi peb jun peb muyighi men ɓan monni weh monni kawai weh muyishi shine munmua andoshom poro kullum mu diya yumani poro kullum mudiya yumani mu ghanjinweh po kumun kullun mu diya ghan weh pokumah diya ghan weh pokuma weh diya ghan weh pokuma domin mun domun, mun kyautiti weh kumun katei saboda haka nidiya tebgo a paro, aparo weh weh ɓukhen, paro weh na tebgon paro weh mu illon katei da madamu koyo memu, madamun lokaci weh lemun mikhe ka limun ti khuyel mikhe ka tebmun ta toh anghe la wehta illina tiyi doghommi Saidai ghan mopokuni saidai ghanmo po kuni khuma saidai khero cibbani kogo cibbani kha poro weh le koyumezun minate ɓomi har ɓomi mukebpo khe alada muɓiya yuwani ɓamisai wohsani har ɓomi ma cibbano ɓa gikhimun mikhe ko yowemun ma cibbamun mun ɓiti piri koyo cibbamun khuma mun ɓiti piri koyo cibbamu ɓomi har ɓoyi har tuba woh mu ɓiyin tiya buhdon khan ɓiyan tebgon paro khei mo ɓiyan tebgo a paro ɓukhen ce-khemo mun illon kha khatei weh ma daman koyuwe mun pikhe niteb ɓohku workoh ton khar wezun ti piɓɓi mikhe ɓiya ghan we pokhuzun, mikhe ghan woh mikhe ta khi khari weh tab weh an doghom tiya tallazun koh me konon ta ghan me pokhuni domin mu kpaɓo piɓɓi illini khatei ma damun koyumemun khatei khumamu illo khatei harbomi har doyi har tuba mun diya koyo cibbamu kha mo mo madamun koyuwemun kater Mineteh wohni ɓiya tebgo momi ni ɓiya tebgo momi khu khirina khukiri na khu paro khei we niɓita tebgo a dugle weh ɓita tebgon paro paro zahir zahiri kulli weh niɓita tebgon angi chabban wo ɓiya tebgo biya anghe chabban wo ɓiya tebgo momi khu khirina. minamun linya mikhe mengi thumo kui mikhe mengi ɓimmo ɓo mikhe mengi yu hoti mikhe ti wobya mikheti eh wob khini masun har ɓomi har doyi har tuba har ya lokaci weh yamba ciyenamun to khu pebekhe muri ɓina mun wob yamba mun ɓina muyi biyayya kha yamba mun ɓina mun kheb yamba titi khiramun mun dina mun paro khasun minite wodita tebgo. Keh mina usali minamu wurku kwanchi woh mikhe illon khatei wonni ɓiya tebgo momi woh ɓiya tebgon momi woh ɓiya tebgon momi wohni ɓiya tebgon momi. saboda haka khei neh weh ni ɓitu khatei ɓiyah ɓiya tebgo muyizi citau koh tou citaumun murmor kyakkyo burro muri muriɓal pidi mur suru piɓi muyi citau munweh weh mur khi mun kha cibbamu ɓa mun weh weh mur khi mineta tun khan ma damun mikhe diya tebmu muh ghan piɓɓi ko tou khun wohro Koh khuru wanna ti karshe duniya khe bokhu woroh khu ghan piɓɓi weh kuru-kum dhun ghina khu khi we khina khuyi taimako ti khungo ka ciɓɓagho ka yamminagho woh kha temiki khugo kah yamin gho minaten mikhe mun rayuwano har ɓomi hanbomi, minetei agunminatei woh wannen nimun minakhe ni wanna minakhe paro ghan wel khina ni wosoh minamun ni wohso ku-kuyelmu lagha watu niner ni wosoh kuyelmu naagha watu minne domin mu watu ghan weh khina elon mun muh anghi bukata khamuh woh muh-muh muh anghi bukata khumun woh wannan nimun, woh wannan nimun ɓomi woh khu woroh koton khar weh minamun ti piɓi bokhu rho koton momi khara weh minamun mikhe rho mikhe rho koton we mikhe ti ghan wemikhe ti ghan mikhe ti khi we mikhe ta temeki kuzuh katei Minamun wurkun kwanchi mun-mun-hinya cindoghum, linya woh mikhe ghanji pokuzun, ghanji woh pokuzun kulhum kullum, kullum kha serep zun kha manazun kha-kha zun pep mikhe ghanzi ghanzi woh pokuzun weh mikhe ta angwho kuba balazun kheni cibba kha kheni mun gbudina rep don mikhei wehgi ta kokko citau, yi sana'a kokko kyeh ko wani kokko woh ku- woh kuri ghanji ku we karbe ɓon khu angho kurbe balla ciɓɓa cewa mun muh andoghom mun muh andghom mun muh andoghom konon illigi ghan wo pocuni ghan wo pokuni ghan mopokuli minute ni ɓiya tebgo. Eh wurkun kwonchi linyi weh mikhe a mengi, a mengi yokhu paron, lenyami kheɓikhai khai kha-kha kagab gullo eh a gab eh gbude, gbude cibba, gbude lenya don koh ɓomi ɓokhu, bokhu, bokh-bokhu yoh-khere kamiya kwonchi eh wurkun kwonci kara, kara weh bambanciro don hinya kwaichi, linya weh mikhe mengi linya mikhe yiji mikhe mengi linya mikhe yiji mikhe yiji ehh ɓi tare angye mani yokhu parom, angye parei tughan mikhe mengi linya a yog-yonghun minate bhoku worou kho muyelmun momi yawanci linya weh mikhe wanna ti. titi pebeh, yawanci mikhe wanna ti pebeh Lenya mizbah we mikhe wanna domin elenkhu mun mu kebji linya ɓamu lizun, mun kebji linya ta mu lizun mun ɓina tare kasun, mun gham wukhi na tare kasun, mu khi tarekasun anghiyi anghiyi anghiyi kyachin tiyau anghiyi eh eh eh den tiya mua yigɓen kasabin kullum mun mengi sab donmu sina munghan wokhina munjina tare khasun mineta momi ɓokhu wor kuyelmkhari we linya wo mikhe worji, nenworghi piɓɓi mikhe wonna ɓina hanleh-leduyo cibba, cibbazun gbudo ti ninkhirei, cibbazun ɓimo piɓi mo nikhirei har mikhe ta khiro powang har mikhe ta yi alpari katei Leton ɓiya tebgo linya kwanchi wurkin kwanchi laya lenyawoh mikhe menyi sab, mikhe mengi mizbahkho khu penna ti ton mikhe ti kebgo mikhe li mikhen mungho piɓi woh khuri khi weh khina don elenthui khema khu la linya pozab kha sunu weh mikhu la linya pebunkhe nimungbude yamba weh wannan nimun ti khupabe saboda haka nidiya tebgon momi mun lenya kwanchi wurkun mun mengi cibba-mun mengi linya muyigi mu khebyi linya ta mun lizun mun munzun piɓi ɓi weh mikhe ta khi mokhina mo mikhe takhi wokhina domin kuyel ke Bong wehni yamba weh yamba munghe mun. Tundakuyu khe mi yamba kha mummun mun ma-ma kudija linya mun lenyi linya mikhe wanna ɓina ta ye mu mu mudina monni tamun diya monni kasun yadda muni hadi khumun mun dina mommi munyi shawara monini kasun mina ni ɓiya tebgo paro khe mommi eh. gab yadda <hesitation> lenya kuma wurkun yando mikhe ɓigin khin yanda mikhe ɓigin tiya ni godon damugho paro wohkhuyoh.